وقت إلي لقاها كا المفتاح قال هات نجرب ااا نحلو بيها الباب هاذا حل الباب هاذا ، هاذا حل كيفاش بابا ، هات نشوف الباب أخريلقا الباب الثاني زادا يتحل جا الباب الثاثل يتحل هيك الوقت فهمنا إلي هو المفتاح يحل جميع الأبواب و الحااال أكيد حلو.